Zaaman naa ganga gannai, na de na dlam dabaku na dlami zəba na ɓanji gugza ɗanak, naa vəra naa ye gugza ɗanak. Nda gugza dəgo na ɓanji gugza takaɗ keke na gugzu takaɗ keke na dlam na yuwan tərra naa ya na gugza takaɗ na gugza setata alibərram gu. N gugza keke naa gugza takaɗ keke naa gugza setata alibərram to na nai harr na gugzhi ɗaawa gərrazan i alibərram ii ni tən na gugzu sannan na mase almakashi sannan naa ni na mase kakkadu na mase kakkadi nən se na nai na mase takarrda nən na nai na dlam wuda to nda nai nda gugza wuda yanda na di wura zanai, yanda naa di ami zanai, yanda naa di daɗa zanai, to na dlam ƙoƙari dai ii kunu kasənu naa gugzau, na jin nanai na jin naa nai na ni naa gugzhi du. To na gugzu naa wuda na gugzu naa tanke tən sannan na nai to na ye asək, naji asək nən naa yi na maaki ri nda dəbəɗ gərrzam nda ɗəbəɗ shati kunu zanai nda bəbəɗ be mi nda dlama du ado i təka zani gu, na ji nən ja gərrazan ɗanak gu, to na ji ja takarrda ɗanak gu dək na ji aasək gu nən nayi masai makai na mase nade na dlamu nəni amzharu naa dlamu nəni yuwan kwan fuɗu daamən gara nən se na kaci aasək gu wam nayi naa maakai, na de naa ɗankə du ka kwan fuɗu nən se nayi i mi gugza ɗanak gu, na ji di lu nən se dayi daiki iko dlamu dən se da rama ni ma dlam du mi dlamu bin se da rama ma na nai na pərrci na dalmi, ritku dlam bəlan bai ritku dlamən gara bəlan. To na kate nən se na nai na mbashi na pərrci ɗanak mi na dlam tən wan na ɗalmi wuda, na ɗalmi wudau nən sa'annan na ɗalmi yanda na di wurau da mbashi bəlan da ɗanki, sai da ramma ma ai naa be mi nda gwadata ɗanak gu naa atu. To naji aasək tən se na maakai ri mi nda se na be naa be nu nda gwaji ɗanak naa atu na mase na de na mpa nambabn nən indai wuro maayin gangam nən, na mpa namba shirin nən naktlin namba fuɗu nan naktli namba shirin nən na pərrtən nambe fuɗu, kə nən maarin nən naktli namba kwan naa rreta nən naa bi naa namba gatkasa. To na de naktli kaasən nən naa gugzau. Sannan aɗa gapta nadi na ji kuɗukufda, na da kuɗkufda na wudən, se da bari da daidai. Na gugzau kaasəndai se gusku naa anzharu se ɗamak aa ta kəma. Se na ni na ramu matən da na gugzi naa ɗanale, na gugzi naa wada na gugzi naa takaɗ keke, i yu naa dagwda se na mashi keke gu i yu ma to lokacu dagwda aami ga gaawa bai amman lokacy ngum aa danamak dandafuɗu naa gumu vaɗ, na mashi keke na ni na mpi, a'a naa gugzau. naa gugzau na ni ɗanak da vəgən ii ami ga to harr nda ni da ɗanak, murtala kuɗkufda, murrtala zədu, murrtala fuɗu, murtala vaɗ. Na de naa ba du nən, naa wudau naa ɗankau. Na ji aasək nən na mase karre gaafa kə murrtala kwan, gaafan kə murrtala fuɗu, gərrazan ngum lokacin ngum nerra guuma guuma gaafan ngum kwan nən murrtala, na masen na den na dlamu na saatin na kaci. To gusku naa anzharu, gusku naa anzharu, na de na gugzu naa ɗanak, nani na dlamu naa ɗanak ka dananak shirin, na dlama naa ɗanak kə danamak kwan, nda ni da ni ado nən de ado nancu kala su nən to na den na maaki ado gu na masai na ni na mpi du ii təka zani na ɗanki dii ci. Su ji ikan, ɗanki kəm nən tai? ɗanka nən wane, to ada di tu iyu ke nancu nda danka zadau. To ani du, nda de du nən na təfi na yi aasək na masai ado mi na mpi ci ii təkau, na mase du nən na ni na ɗauki. To na dlamna na ba naa dagwda ii ami ga kaasu tən na təfi kun aasɗk nən na mase naa gərrazan ga ka kə da namak vaɗ, na maz na shafi kunu zani ga ka kə danamak fuɗu, na mase naa ado mi naa mpi ii təka zananin gu kə dana mak zədu. Na den na jiba ɗankau na jiba naɗauki du jib, ndaawa de gən du nən, to na den gaskiya na payinta naa be ii ɗau buutu iyu ye na ba na sərrən dagwda be na masen, harr na bi naa dagwda mi waarra na ba di dəskun da dlamən gara ka riba ganai. To gaskiya na kəma karak ɗanak sosai don da ɗa ɗamak ten na mashi naa aku gu, na mashi na raki ga, na mashina gwajere ga kə mbasu kə zaaman mi gat kasa nda kkəme da ii ri kapənta, na dlamu dək da ɗa ɗanak. Na kəma karak ɗanak sosai. Gusku naa anzharu to da ganai da nai da ga da bi naa matsala, na dəmu lawan vək alibərram gu bai, na den alibərran aa ɗawa wam bai, da ga aa lawan gu bai. To shina na nai na wu naa ɗanak gaada da aa lawan bai se na mi sana'a kə wəndu wa. Na den na ɗan mayi sau na misau na mi sau na dəbji, to nda ni hau wənduwa ngum, maamu ba se vəri ji du ba. Tiye ancin ade wənduwa wane kwa mase wa, ade wənduwa wane kwa mase wa. Se naa məɗau, se godiya nda masa du. Dək sati na təfe na masu du nən, to a daman gara kaapən sati. Sati aa daman gara na katan sali nan na ni nan nda na mashi dama. To na təko na kaa səni karre aasək sambarrka gaskiya karre aasək aa ƙoƙari. Amman ɗanak na kəma karak sosai don na jin ga i aasək nən kapa iyu naa ndaawa ga waarra da ika yu nən ayam sotai mi masa ga mi maa ga mi masa ga i aasək. To na dan ko iyu naa dgwda bai, akshi aabari da kaarre tən. Naji na dlame du nən na cacpe dagwdak shi na dik shi ka ellamo naa akshi gusku naa anzharu. To amman da de ba naa matsala tənu na iwu naa ɗanak amman na payin tu be buutu gaskiya na ba sukuna sosai dadəvu ɗamak mi na dlamu don na dlamu ɗanak na kəma kaarau, gusku naa ƙoƙari naneu maamau da ɗakshi nancu da gugzhi ɗanak don keke aa riləni ma maamu tiye de da gugza karre tləmpiyin gara a gayi su kateki. Naa kaason dai gaskiya se godiya na godetu i səku, Dəvu ɗanak kam na payintu naa be buutu ii ɗanak mi naa dlamu. Amman aasək nən tawanke ja ɓandu naa atu nən aa ta a kau bai se dai daci kəma. Dək be jaa dlaman gaaɗa ja bari naa be mi bəlan, talaka ye da bidu ciye ka payinta na be ii ɗau. Ka mədu naa ami ci nən kaa bi nda masa ba kuma ka bi dagwdau ii ɗa kari bai amman su ka taɗi naa ami nən ka bi naa dagwda ci ye i ami ci, komin gaawa bi gu a dəsku ka ba du ii amici ii ɗa lokaci. To shine na godeti səku gaaɗo be mi na fayinti kun. Amman na kəma karak ɗanak sosai dan dlamu da ampani <noise>